نقطع شوية بنان تقطع شوية <hesitation> فاكهة وتقطع شوية تفاح وتقطع شوية <hesitation> فراولة، المهم تجيب شوية فاكهة من كل شوي تقطعهم شوية شوي شوي شوي، ديرهم في كاش طبسي كبير شوية من بعد دير شوية ما زهر <hesitation> الياقورت دير شوية ياأورت أيا من بعدها تخلطهم مليح تبدا تخلط بالمقرف شوية شوية شوية شوية تخلطهم من بعد ترجع ديرهم في كيسان صقار.